රෝලින් පින් එකකින් පිටි මෝලියක් නැත්නම් පිටි ගුලියක් සමතලා කරන විදිය <hesitation> ගැන කතා කරමු. රෝලින් පින් එකක් ගොඩක් විට හදල තියෙන්නේ ලී වලින්. ඉතින් අපි පිටි ගුලිය වතුර දාලා ඒ කියන්නේ පිටි වලට වතුර දාල හදා ගත්ත ගුලිය, මේසයක් උඩ තියලා, ඒක අතින් ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක් තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රෝලින් පින් එක අරගෙන, මේ රෝලින් පින් එක කියන්නේ ටිකක් දිගටි එකක්නෙ. එතකොට ඒක දිග අතට අත් දෙකෙන් දෙපැත්තෙන් අල්ලගෙන ඉස්සරහට පිටිපස්සට තල්ලු කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරද්දි අපේ මේ පිටි ගුලිය ටික ටික දිග ඇරෙනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒක තුනී වෙනකම් දිග ඇරගන්න පුළුවන්. එතකොට රෝලින් පින් එකකින් ගොඩක් විට කරන්නේ, අර අපි අතින් කරනවට වඩා ඉතාමත් ලස්සනට පිළිවලට පිටි ගුලිය සමතලා කරල දෙන එක.